Giustiçia pe mi l'é quande e gente reçeivan quello che se meitan, into bon e into mâ. E se gh'é di tòrti, che i tòrti vëgnan addrissæ. Giustiçia prexempio o l'é che e gente che travaggian gh'aggian un saläio adeguou, un saläio mesuou in sciâ base de quello che an travaggiou e in sciâ base de competense che ghe veu pe fâ quello travaggio.